A mia mi piaci mparari cosi novi, specialmenti nni la cucina di l'àutri culturi. Quannu vidu tècnichi diversi pi fari qualchi cosa, mi piaci taliari e addumannari pi capiri megghiu. Pi esempiu mi pari interessanti comu li pòpuli di l’Amèrica di lu Sud cucìnanu la carni sutta la terra pi deci - dùdici uri. Ssi tempi accussì longhi sunnu pi permèttiri a la carni di cucinàrisi a temperaturi chiù vasci e ristari tènnira.